יוי, ס'איז גוט פיל זיך נישט שלעכט. ס'איז גארנישט. איין טעלער האט זיך נאר צובראכן. דארפסט ממש נישט פילן שלעכט, און ס'איז גארנישט מ'גייט קויפן א נייע. און, און ס'זאל נאר זיין אויף שמחת.